'An 'yu-yu: :ti deh+ :a no-a' :a po deh :a 'da-dih-a voor-gbalih'-eh'. dubu' 'mo :an :mua-dih dih 'de :sla-tu ya 'de :wor :an :mua-dih dih 'de an yi 'bluhbor. 'do eh ken 'do :wor an chehn-dih :kali-eh ken 'de :an kpon-eh dih 'de :on 'be-a kpon dih 'de :a <hesitation> po-eh pooo, 'do :dha eh kpa-dih 'zorn,:mor :on 'kpa 'zorn :mor :on 'yi gwlor an zela: :on 'de :gwluhuh' :mor tu tba on, an zela: :on 'de :gwluhuh', an za-ih, :mor :on za-ih :on se 'o :on 'bei' 'klei' :zi-', :an 'worn-a wlu 'weh :e? :yee' :a 'ble, :a 'ble deh an 'da-dih-a 'tumatu: :mor :on po-uh glu :yee' 'do on 'dlu, 'do :wor :an dolo-eh deh 'de a 'telalu-dih, nyor-a ne 'o on ken 'de 'telalu-dih, :yee' :on :dhe :an 'mo-: :yee' tliiii on 'tela a 'mo-: dih, :mor :on blu 'o :on kpa 'zorn :yee' pehn-dih, :mor :on pehn dih, :mor :on 'pehn-dih chio'lo :mor eh 'bor-' dih 'tela-eh 'de jorwor: :on 'ye-' :sorn. :mor :on 'sorn eh mu :on :bla. :yee' :a po 'veh 'an mua-dih-eh dubu' dih 'de an bha sehn mla 'i eh a no-a a po-eh, a po-eh :a no 'peleh 'kpou a po-eh, :yee' :a po zi. <hesitation> So eh 'o. deh+ 'on ye-a me-' 'o